راح أتوجه مباشرة لأقرب مكان يجتمعون فيه الحكماء والعلماء في هاي الحقبة الزمنية، راح أبحث عن الفرصة للجلوس معاهم والإستفادة من علمهم وحكمتهم، وراح أطلب منهم مشاركة معرفتهم وتجربتهم معاي، <hesitation> راح أجدم بعض المعلومات الحديثة والتكنولوجية.